Toro kebanyangat koa koa mangi adu kebiasaan wangi saia manua sako melepo selep rundang tinu mu toyo wotu wean dout pasu lao lao wotu elepen mantu sepunti mulul mekasen sepun karnam pasu mungkan ya ngirung jadi wayang sepui saku mo pile ko mulul mekasa wayang pasu wia roro kara sako mina lapon sedep tii nitu nunang ketare ne tua kebiasaan wange tu kepada malepon sedep winean dout pasu wotu lepnange binanga sintoyo penon tu odo melep sedap tansa tu dei minya nasi ma rasa pait tu sedep ti nitu kan pasu nu itu nu istila sa bian tonsea kebanyakan eda melepo mi sedep dut pasu karna ngi itu nunang kebiasaan nuange saang kedak sedang sako mengenga ngenga male kuman mange pala sobor maleo so pala kopi kane nange maleo so sako mengenga ngenga masuap nan tu kareang sepunen. sepunen ti ni tumum pakoi inpluensa moko melep wange do sedep kakepeye tu